ما له خپل هیواد افغانستان سربیره په اسیا کې یوازې پاکستان هیواد ته سفر کړی دی. همدارانګه زه په اروپا کې د جرمني، فرانسې، بلجیم او هالند یا نیدرلند هیوادونو ته په سفر تللې یم. زما په نظر چې دې هیوادونو ته سفر یوه نوې تجربه وه او زه که وس ولرم نو غواړم چې دا تجربه په ډيرو نورو هیوادونو کې هم تکرار کړم.